kua yasï noviembre jei supeva, arasa ñavö ñaarövi, jare opaete yande mbaendua jeeva, kua <hesitation> ouyave yave kua, ani oyearo yave kua yajï, jaema yande ñamo piensa, por lo meno se amo piensa jaemavi se ayembo maendua jare ambo visitata, <hesitation> sërëtärä paraetete ojo seguiva, jaeko todos santos, jukurai yaja vaera yambo vicita, jukurai ñane miarivaera jaereta jaendive, jukurai yambo comparte jaereta ndive opaete mbae jaereta ndive. Arakae uaiko rami jaereta ndive.